Onu̱ uwokpa mena̱ ogennomeogbo oni language ni ze̱ na̱ emeze khi zoni language language eme ze̱ khegbe ewho meh khizo̱ oni language ni̱ zena̱ rira wake̱ erameh naghiuwome eze̱ oni language na̱ ra̱re̱ wena maigba̱ rireyerere oni̱ languagi na̱ rima̱ rerama̱ oze̱ te khowu oni languagi na̱ reramah ore ghimameh roze̱ khi̱ soni language so abi̱ re̱re̱ rera erana akhe yo emoi ibo rakheru̱ irayeri oni languagi ya̱ because oni languagi na̱ ra revai riregbare̱ erama oreghimameh roze̱ khiraduofiwoh he̱ like o̱ ni languagi oni languagi o̱ ghomeh sotso oregbe whome becor emonarezotoremamare̱ ukha reye utsinortse ura matiduofia because tikhemarah zoto reva ro amati̱ miekho ni languagi wa ikhage mosor rari makege̱zori ririkheme̱ emezekhi like o̱ riregbagbore̱ ra̱re̱ wenamagbor rirawa̱khe̱ era̱ me̱h na̱ gi̱ whonomeh eze na̱ gi wia ni̱ makhuregbabore oni languagi na ri̱ ma re̱ gba agbor re ri ma re wena agbor tse̱ erwni kheyona roze oni languagi he̱ like o̱h